Manuk. manuk mataton saito, saikto maka manuk, manuk te'e ara. ara imangase muwisa ondei cinge mangase e'ne to makamanuk te mataton mayu mamei'kan natik teken kata tonan mangase manuk mataton tom maka manuk ara ise maikan se mayi ara mayu te manuk mataton saito mayu, saito mayu uma'ne ara karigi. karingi payui tomaka maka manuk imak semangimun, mangimun sene wo suapan ne suapa mangase mataton ten saito maka manuk